بارہ سنگا ہےسو اپنے سنگا حملہ کرنے واسطے ایک تو استعمال کرتا۔ اور دوسرا ہےسو اپنے سیلف ڈیفینس واسطے استعمال کرتا۔ اور بھی خُجلی ہوئی تو اُس کو خُجھوانے واسطے بھی بارہ سنگا ہےسو اپنے سنگا استعمال کرتا، ایسا سیم ہِرن ہےسو۔ ہِرن بھی ایسا سیم وچ کرتا، انہیں بھی ہےسو جو کہ اگر خُجلی ہوئی کچھ ہوئی تو اپنا پیٹھ ویٹھ خُجھوانے واسطے۔ اپنے ساتھی آتی کا ایسا خُجھوانے واسطے استعمال کرتا، نہیں تو اپنا حملہ ہوا اُس پہ تو انہیں ہےسو حملہ کر سکنا، انہیں ہےسو استعمال کرتا ہے۔ اپنے سنگا یہاں سنگا ہےسو جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، شیر ایر اُن سے بچا تو سکتا نہیں، بٹ لڑنے واسطے تھوڑی ہیلپ دیتا، انہا کہ تھوڑا بچ سکے ان سے۔ تو بھی اُن کے پاس کچھ ہوگا اپنے سیلف ڈیفینس واسطے۔